भारत वर्षम मद्य प्रदेश में चोटा चोटा गाव असा चे। हम तो चोटा गाव का चे कुखसी, निशरपूर, भवर्या, मनावर, लुहारी, सोन गाव, फिर बड़ाक शेत्र में धामनोद, इंदोर असा। कहीं गाव चे पर हम लोग तो गाव का चे मतलब निकई। असा बहुत सारा गाव और गाव निमाड में बहुत सारा गाव धुलसर, लुहारी <hesitation> वालीपूर असा <hesitation> चोटा चोटा गाव बहुत चे और गाव को रहन सहन बहुत अच्छो चे।